Kui, kuii nruda nu ité paloxa nrida nuxu, xakui, nida cosecha, nrida nguió nruchi nrituno no'o yuku yuku xakui uj. <hesitation>